<hesitation> amin'hevitro aloha da tokony hisy fetrany avao gne fahalalany maneho hevitry satria ra ohatry gne hevitry avokanao zany ka mapiady na mandratry fon'olo na manirasira olo da miteraky fikorontanane zay ame fiaramoniny miteraky ady.